Yë animal yë mëk pyëpë na'an, pax kap najt's padëp neyb yë pyëk neyb yë tyëpxë y yë tuk odyëkam yë yoy, yë jedun odyëkam yopyë.